Pìe dë panna o d'origine animal o anche vegetal, pöi t'ie büte ën po d'aromi tipu curcuma o l'aut <hesitation> pöi mes-ce bin bin se mai t'ie giunte ën po dë limun o ën po d'azil, la tuire bin ch'a diventa ën po amalgamà e al e prunta për cundì lon che völe mangé